ɓa Espayɔl la a ninɛ ɲan ɓa bɛrɛ diya a wa'arobe boni o vɛ ji amu curulu a farni dure ma tuwa nɛ ɲan'anmiɲan wɛɛ ubiyɛn ciza ma saladi-ra donk ɓa diya nɛ ɓa we wa'a han boni han sire boni